E ain ne <noise> ainemin tamas ipan manin nou bikuna e eran kokiko, kokikiko nimuin ai takie, aisu tamapi poro, tamapi waburait. E aus apan taumapi waburoit osan paui bakasiot kekeoubin, tamas e era moton paun apaunn era ei. Takamas tauara poit ne omain no kosingare poit a e tunat puranin, e deumat puranin <hesitation> evat tan a, evat era mounin ai e manginip unda. E tamas nerannoi putunda, e tamas eram taui niapia ditap pu ausipan nea e taumapi inan oupomit era. <noise> E nanga tamas ai apan surapini darau pan apaneke tamas era oit, manin dobi paimit nei- e apaun minikeramum painoit era tamas e. Manap apan isurapin oudarau pan nanga pipatau pouan apaneke. Taumas mas butun ne e nanga awat inam puranin ne, tunat isunapat o manap a ina pumait biatoto noupat ounin. A bauarit nerai na ounin, e. Aitne inakan avere pan saitneo barei <noise> tapinde muta paue ra maran iapeia tutura era kikion ne e inan paui makasi wokopit era. Na aine era apaunai ora tamas tandan eran papaum purupi, meran ne karianoin tamas tan ne abiup a- ausipan tunan nou kastam okori puran nowi, taumas tan ne tan isum nanai e autop tanis apaneke aus ne tamas era paui tan apaun minekeram butopoit ne. Oit aine otorai saitaii e puratote rapaun duamai sipa, oke na aineminita tamakapan saiti tituibiroit'n era aus ne tamaka pan nama turuinai. Tamaka pan nanga turupaimit era tamas oit apan auripae mana nip pubit ai e, eran koporio awat niakot inan, sepapitae niakosipa muitom era aus poan a tamaka siku wan neiso. Maram muita tamaka pan era muinda suait tanoit nemba oi urumita tamusim manginip purapa roanai era urapit era toit era sait tuita abiutam vera pionem ne e manap tamas, oit kikionda era. Omain topun topiniai nem baoi ne osa nipa oi akarim ne. e arabina mataba kaban sait ne i, e na tamas tanai eram tanit kikion ne um pau paui makasi oii oit kikion ne airuito boko paniomit ne ai aut top niera tutou manin dekise muenae a temptation dake kusmaripi paiemita e. Manap wam <noise> uru mangi nim poropauu takana isop apanekibu airutam pura nin ne, e manap ne aine isop paui pau okopanit o, manit era mam a pakato anem ois tuat nenobin oisa reke. Manin omain da kopio ukoinon o toia maroisip era mokoi musa barokop panoit. Omait tout eram tamaka pan sait ne i paui pakasio manginip purapauara wan. Era eutin erait ne botobin paui, <noise> aine awat bongin nion era o ais sumbuan. Ainam meroiran dadirama kikisoit e ai bat oit kikibin da paui makasi tan taumap pipan aikuru paimit ne ku- ia i apan disua isoropian e daraukoi e era oit, apaum minekera dubiamit nem na tunan e dauari e aut na tunat O omai nom pakate ina owit. Apaum minekera dubaim pam burutama pian na, e banap era basipin duet tamas en aus butunn ne <hesitation> saim mairo taumoko bairaun ne era pikioum a turuburu- uin. <noise>